<hesitation> a mahan cuurel paamrel tan. Ngel taweteengel ana humta haaju maa. Hono meeturuuji ɗiɗi njuutndi, meturuuji tati njaajndi, walla ,meturuuji nay njaajndi, meeturuuji ɗiɗi njuutndi. <hesitation> Ɗun kaa a tawan ana hutta walla ana heƴa.